Inona no mbola manotany ahy enao eh? Efa in'ny arivo aho no niteny anao hoe tsia, enao ve tsy mahazo teny gasy eh, zah hoa kamo andeha hianatra androany, mandàna mandeha de tonga dia adikao ny lesona de rehefa avy any ianao de mandalova fotsiny aty de atero aty ny lesona, raha ohatra moa zany kamo ianao satria aho tsy mandeha de <noise> mijanona <laughs> ko ko oh.